<hesitation> Ny olona tia zava-kanto am'fiaignana de olona mahay satria izy a tia mamaky boky ohatra izy de magnampy anazy am'fahalalana amin'ny ankapobeny izy, tia mihaino hira izy, tia miteny radio izy de magnampy anazy ohatra hoe maharaka vaovao foagna izy aminà vaovao misy na avelany na an-tanàna. De miavaka am'fiarahamonina zany izy olona liam-pandrosoana.